الجمعيات اللي ندعم فيهم الآن <hesitation> لحد الآن جمعيات ياسر ندعم فيهم، وخاصة الجمعيات اللي تدعم <hesitation> القضيه الفلسطينيه، وحقوق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، أرضهم، و <hesitation> والجمعيات اللي تدير ال- الآبار وتحفر الابيار في إفريقيا الشرقيه والغربيه والتكنولوجيه.